<laughs> zaŋa, banuu, pia, pia la banuu, piseyi, piseyi la banuu pita, pita banuu, pinaahi, pinaahi la banuu, pinuu, pinuu la banuu, biyoobe, piyoobe la banuu, piyopɔi, piyopɔi la banuu, pinii, piniii la banuu, piwɔ'i, piwɔ'i la banuu, kubega, kube la banuu, kubega la pia la banuu, kubega la pisiyi, kubega la pisiyi la banuu, kubega la pita, kubega la pita la banuu.